Epɛ dɛ enoa emo a, idzi ka dze nsu si wo gya do na edze nkyen to mu na ibua do ma nsu no hur. Nsu no ruhur no, ehohor wo mo ho na ibuei nsu no do na esesaw emo no gu mu ma ohur fa do yie. Ohur fa do a, itum buei do na imia hwɛ. Mbrɛ emo no esi agow no yɛ dza epɛ no pɛpɛɛpɛ a nna kye- ͻkyerɛ dɛ wo mo no aben.